Kanri chí to nguan kanri katakanri tavaxanrita ke kitojan chitunri ta kanri aña inka vee iin xhántá dikon tá pus afuerza kenri kitojan tada nguan kanri konrenri ni nguan koni a nunguan kenri to noguan nonrodo dikichí ta nguaxanri tá kitojan kennri tada nguan xanri.